Toster asosan non bo'laklarini qizartirish uchun ishlatiladi. Siz nonni tosterga joylashtirasiz va tugmani bosasiz bo'ldi. Qurilma ichidagi issiqlik elementlari nonni ikki tomonga qizdiradi. Bir necha daqiqadan so'ng non qizargan holda yuqoriga chiqadi va iste'mol qilishga tayyor bo'ladi.